<noise> <hesitation> Karazagna satroka zao ai <hesitation> misy zao ai a- kaskety ai de zah zao magnatao kaskety kaofa mandehandeha regny de <hesitation> misy koa o satro-penja de zah zao tia magnatao satropenja kaofa le mandeha agnaty ala regny de <hesitation> misy koa satro-bà satro-bà zao fataoko am'randragnanahy <hesitation> andro kao- <hesitation> fa aligny hoentiko mandry zany.